Menurut ngoji nako dorom manege ma idingi bisa i supu manege nako nyawa ja tolo, <noise> ma dorom manege sehingga ma iding i supu, nako ja tolo ua <hesitation> tida mungkin manege dorom manege ma idingi bisa i supu <noise>